sebenarnyo banyak hewan yang hidup di aek selain ikan, tu kek ado buayo, biawak, cumi-cumi, terus ado udang, ado cempakul, nah cempakul tu kalo orang jambi bilang tu cempakul, dio tu hidup dio tu lumpur tapi dio nyo tu di dalam-di dalam aek, suko berenang di dalam aek.